<noise> yë kaxtë jue yë tyumbyë ko'o yë kuay kaxtëyëb ko'o najtyë dun tyñ amomnë ya yëdun kyëxëk myaj kaxëp we'en je'e tëyë myëmëy para que jadun mich kuxak xikxak dun ka tubëkëp ko'o najk ma nëkxayn.